आमार देशदे जो किराए पान्दे घर अ तिनुका कोई औसत ना आति आम जो बायरदे रोऊ से किराए पान्दे रोऊं मतलब घर किराए पान्दे देअ जालक रला किराया देअ ऐजा लोगुके इनकम का साधन अ।